منزل أحلامي يكون في منطقة هادئة، فيه حديقة كبيرة. نحب نكون عندي مطبخ واسع وغرفة جلوس مريحة. زيدا، نحب شرفة تطل على البحر، وين نقدر نشرب قهوتي في الصباح. الجو يكون مريح ومليان ضوء.